Tichi ku kada hé jun cha'a teku ujun kada eduu, ujun ya'á tenana ummm tejama kulando ngue tadakanue nianake kuu kai nuta'a nutandu tekuka jia nuu ujun nuu nditá.